Lugha ntamuya ni lugha ya kibondei, kwasababu kibondei neasili yetu. Maa ni mbondei tate ni mbondei kwahiyo watufundisha hivo. Ndio maana tatemiia kibondei.